د انسانانو استعمار کول یو ډیر بد کار دی. دا ځکه چي کله یو هیواد بل هیواد استعمار کړي نو د هغه هیواد کلتور، د ژوند طریقه، حتا خواړه او لباس ور تغیر کړي. که څه هم یو څه ګټه لري، خو که تاریخ ته وګرو، د استعمار نتیجه همیشه د خلګو وژل او پر نورو باندي د خپل فکر منل دي. نو دا ښه کار نه دی.